Deko vidná hén nani ko'o ko'o barro nani tá yivihia ko ko'o barro chí, <hesitation> ko'o nguia ihó <hesitation> meni xhichi tá yivii kuenxhi ko'o jan kajiako jan ná'a ja jana'a, ni chenta yivi ko'o ko'o hun ja jana'a chengian kó jan dakexhi, yuxhinri arroz chendete ma'a nakenxhí, koarko nreku inga ko'o ja kú platico tejian kú, jan chí ihó a kú modernó vidná ajan kodavaxi chuyutue chi kon kue gavaxiko. <hesitation> aku nakuna tanxi nan na na tekojan kó barro chí matá'a yevii yen maxhexi xi dos tipos de plato.